أكيد لو إني متعرف على شخص معين نسأله <laughs> شنو اسمه وشنهو مثلا شنو تخصصه أوشنو هيئة عمله أو هو لو كان طالب أو يعني أو موظف في المجتمع <hesitation> وحيكون <hesitation> طبيعة اهتماماته في الحياة، وتاني سؤال ممكن <hesitation> نشوفه شنو مخطط مثلا في مستجبله وإيش الحاجة إللي يبي يوصلها شنو الهدف إللي يبي يحققه ما زال ما حققة.